hér í Fríkirkjunni í Hafnarfirði standa yfir tökur á sjónvarpsþáttunum jarðarförin mín þar sem

leikur mann sem er að skipulegga eigin jarðarför svo er náttúrulega Myllan að borga mér fyrir þetta af að ég nota þeirra brauð ha hún setur þetta á samfélagsmiðla pabbi Ösp er áhrifavaldur þú veist það já hún áhrifavaldur alveg rétt eins og Nelson Mandela það er glass River sem framleiðir þættina fyrir sjónvarp Símans en hugmyndina á Jón Gunnar Geirdal sem er einna þekktastur úr

hugmynd sem vaknaði hjá mér fyrir einhverjum árum síðan ég held að margir spái í hvernig jarðarför þeir vilji hafa sama hvort þeir viðurkenna

þessi hugmynd um leið og hugmyndin

kom þessi tenging við

sá hann strax fyrir mér í þessu svolítið nýtt take á þennan þennan ótrúlega leikara búinn að vera í öllum fígúrum og gervum í fimmtíu ár og fyrir mér er þetta hlutverkið sem

skuldar þjóðinni eða þjóðin á inni hjá

þá ertu þú semsagt að fara að halda þína eigin jarðarför já þrátt fyrir að vera enn þá sprelllifandi svo dey ég líklega daginn eftir þetta er svona

karlskratti sem er búinn að hálfloka sig af skilinn við konuna ekki mikið grín í þessu ég hef oftast verið valinn í

alvara sú að karakterinn greinist með æxli í heila í stað þess að fara í lyfjameðferð bókar hann sig í skurðaðgerð sem eru takmarkaðar líkur á að hann lifi af

í þetta skrítna ferðalag að vilja vera viðstaddur sína eigin jarðarför við erum að fjalla um krabbamein dauðann og sería líka um þessa skrítnu og skemmtilegu fjölskyldu sem við elskum af því að hann er að gera á skjön við hana þau skilja ekki af hverju hann er að eyða öllum þessum tíma í að kómíska en þær geta

skemmtilegar líka ég veit bara hversu góður leikari

karaktera það gerist ekki

undir niðri er ofsalega mikill fagmaður hann er stórkostlegur leikari og góður leikari getur eins og hann hefur sýnt hann hefur en til þess að geta gert gott grín þarftu líka að

skilja leiklist og það túlka mismunandi

frábærlega í þessari seríu

í hvernig þér líður Benni minn hvaða máli skiptir það allt í einu núna það eru níu ár síðan hann kom með þetta fyrst

þá var það fyrsta handritið

rosalega vel á það en það hefur varstu búinn að gefast upp á

eftir

fimm ár

þetta verður aldrei það er búið að vera svo oft eitthvað svoleiðis en svo allt í einu kom þetta það kom mér mjög á óvart lítið lengi þessi bransi getur hreyfst hægt svo er þetta búið að gerast á ljóshraða

átta mánuðina svo verður til þetta teymi sem er Ragnar Eyþórsson kunningi minn Kristófer Hólm og Baldvin z leikstjóri

Hekla Elísabet þetta er

það eigi eftir að koma

á óvart að sjá

Ladda í þessu hlutverki af því að þetta er ekki er ekki farsi þetta er bara grátbroslegt myndi ég segja ég ætla rétt að vona að þú sért glaður með þig núna gjörningaklúbburinn hefur hreiðrað um sig í Listasafni Íslands með

vatn og blóð sem sækir innblástur í líf og list Ásgríms Jónssonar málara já við erum að vinna listaverk um listina eða það að vera listamaður við erum að tengjast við Ásgrím Jónsson sem er sköpunarkrafturinn fyrir þessari sýningu og hugmyndin kemur frá við lögðum upp með að kynnast Ásgrími betur og hann er frekar dul týpa í íslenskri listasögu ekki sprelligosi eins og Kjarval sem margir þekkja sögur af þess vegna ákváðum við að leita til miðils til að aðstoða okkur við að kynnast Ásgrími betur og það heppnaðist mjög vel og við kynntumst honum strax mjög sterkur í gegn í rauninni má segja að síðan þá höfum

í hann þetta er samstarf við framliðinn listamann þessi sýning hann var þekktur fyrir að gera vatnslitamyndir og við við höfum verið að vinna með vatnið á feminískan og pólitískan hátt þannig að þarna mætast kannski nýi tíminn gamla tímanum í hugmyndum um um list og

hvaða miðla maður notar til að tala um náttúruna á endanum varð þetta stórt og

það fjallar svona öðrum þræði um það þarf þrautseigju og elju en líka mikla gleði og í gegnum allt sem við erum að gera

við tókum þá ákvörðun að hafa ekkert tal í þannig að við reiðum okkur algjörlega á hið sjónræna

dansinn og þetta ómálga sem getur samt sagt miklu meira en þúsund orð sýningin er tvískipt vídeóverkið en hvað er hérna

sem hann gerir og svo erum við að vatnslita með vídeóinu við viljum segja það og hér erum við að vatnslita með ljósi

þetta verk sem Ásgrímur myndi gera í dag ef hann væri á lífi hefur hann sagt eitthvað um það

hvort hann vildi leggja okkur einhverjar línur því hann var með mjög skýra sýn á það að peningaöflin ættu ekki að stjórna listinni kjarninn í sannri listsköpun þyrfti að koma fram og og kjarninn væri líka sem okkur fannst mjög áhugavert komandi frá þessum mikla

hann vildi ekki leggja okkur aðrar línur en þær að vera trúar okkur sjálfum